<noise> मोये तो बाइकिंग कम पसंद हैगी। कय से मोये हाइकिंग भोत पसंद हैगी। हाइकिंग मोये ए मारे पसंद हैगी कयसे की वो भोत ही शांत के बीच बिताए समय को अनुभव करत हैगी। कयसे मोये प्राकृतिक सौंदर्य को आनंद लेना भोत पसंद है। और लम्बी पैदल यात्रा के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को चुनौती देना भी मोये भोत पसंद हैगो। तो हाइकिंग को प्राथमिकता देना मुझे भोत पसंद है। पहाड़, जंगल, झील, और नदी के किनारे पर चलना और प्रकृति के साथ जुड़े रहना एक अदुतिए अनुभव होत हैगो। हाइकिंग में अदुतिए शांति मिलत हैगी जो मन और आराम को संतुलन बनाए रखत हैगी। <hesitation> शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी भोत लन्हकारी होत हैगी। कयसे इसे मसल्स की मजबूती और सहनशक्ति बहुत बढ़हत हैगी। एके मारे मोये हाइकिंग भोत पसंद हैगी। बाइकिंग मोये नई पसंद हैगी।